Mafija karivute terengi sana hata via konara rafkia kwapia vilevile hanete mwaka mh mwaka wakwevu wa sti na tanu, gete mvere marafiki viva vakwa kusopufu ato mwenye kisokwa kitongoji na kikatibi wakwe umuro kulazimu ndwete bwaka salisini na tano naviye chia gia vengi marafiki wakwa vijinipo ngita harifwa vo